عشان احضر طبق سلطة فواكه بسيط بجيب تفاح وموز وكيوي وفراولة واقطعهم كلهم قطع يعني مش صغيرة جوة ومش كبيرة قوي وبعدين مثلا اضيف عليهم شوية عصير برتقال واحط عليهم شوية عسل اقلبهم في بعض واسيبهم كويس.